Bajam bafe esim dehkpo ne bichad. bajam bafe esim dehkpo ne binyi. bajam bafe esim dehkpo ne bitanghe. bajam bafe esim dehkpo ne nyiachad. bajam bafe esim dehkpo ne achadganyi. bajam bafe esim dehkpo ne nyirinyi. bajam bafe esim dehkpo ne katanghe ganyi. bajam bachad. bajam bachad ne din. bajam bachad ne bife. bajam bachad ne bichad. bajam bachad ne binyi. bajam bachad ne bitanghe. bajam bachad esim nyiaachad. bajam bachad esim kachadganyi. bajam bachad esim nyininyi. bajam bachad esim katanghe ganyi. bajam bachad esim dehkpo. bajam bachad esim dehkpo ne din. bajam bachad esim dehkpo ne bife. bajam bachad esim dehkpo ne bichad. bajam bachad esim dehkpo ne binyi. bajam bachad esim dehkpo ne btanghe. bajam bachad esim dehkpo ne kachadganyi. bajam bachad esim dehkpo ne nyirinyi. bajam bachad esim dehkpo ne katanghega. bajam banyi. bajam banyi esim dehkpo ne din. bajam banyi esim dehkpo ne bife. bajam banyi esim dehkpo ne bichad. bajam banyi esim dehkpo ne binyi. bajam banyi esim dehkpo ne bitanghe. bajam banyi esim dehkpo nyiachad. bajam banyi esim dehkpo ne kachadganyi. bajam banyi esim dehkpo ne nyiniyi bajam batanghe. bajam batanghe ne din.